जो फिरीज रोज्य ओसो काम करें। तेरे मां अपना गेश रो। जो काई आपने दो सथ बटन दबड़ जे। तेरे गेश काई सेली भी हो जाए। और अपना तेरे में जीवी चीच में जीवी चीच सेली हो जाए। अपना फिरीज ने सबसे उपर जो रोहे। तीना मां काई आपनो काई आईस क्रीब ने। गुल्फी ने, बरफ ने, सूप जमाड सके। जो तेरे नेचुस रोहे। तेरे में काई आपनो काई भी मेंग सके। जो सबसे नेचुस रोहे। तेरे में आपनो काई सबजाने में मेंग चाहे। आगर आपनो उपर ना मेंग सोती चे। सबजान काई गुल जासे ने सबजान काई। जे जादा ठंड़ा मां विनी रोहना चाहे। ने ते चे गुल ली चाहे। तेरे में आपनो काई जे दीवी सबजान आपनो काई जे फिरीज मेंने मेंकन है। ते आपनो काई जे सबसे नेचु मेंग चाहे। काहलाग फिरीज काई आड़ा रोहे। ने काहलाग फिरीज काई उबा रोहे उबा चे। काई घर में राखेने जे आड़ा फिरीज रो चे। काई दुखाने मेंने राखे काहा। कि आपनो काई जे मोटेटली थंसपने। सोवादीने थंसपने फेंटा ने स्प्राइटने ने सब मेंकनो रोहे। तेरें आपनो का जे आड़ा फिरीज ने जरूरत पड़ेने जे। <hesitation> घर ने फिरीज रो तेरें काई कम उचायनो भी रोहे ने तेरें। आपनो काई इरेडिक चीज़ूत मेंक सके।